Raha hanao saosy curry ianao an, dia maka curry araka izay fatra ilainao handokoana ny sakafonao. Dia <hesitation> maka voatabia an, dia ireo rehetrarehetra ireo an asiana tongolo kely. Dia hafanaina masahana aty menaka vao afangaro amin'izay sakafo tianao holokoina aminy.